Men kuniga har kun kech-qurun o'ttiz daqiqa yugurish mashqini bajaraman va haftasiga umumiy uch yarim to'rt soat, baʼzida futbol o'ynagan haftalarimda esa besh yarim olti soat vaqt sport bilan shugʻullanaman. Bu mening sogʻligʻim uchun juda foydali deb o'ylayman.